जसरी मान्छेकीलाई घर चाइनो छ । तसैअरिकन चणाचुणुङ्गीलाई पन घर चाइनो छ । चणाचुणुङ्गीलाई घर भनेको घोल हो । अथवा तेइको गुण भन्ना छन् । घोल चणाचुणुङ्गीको घर हो । घर जसरी हमी मान्छे बस्ता छौँ तेसैअरी चणाचुणुङ्गी पन बस्ता छन् । उनी रात अँ आफ्नो बास बस्ने भन्या तेइ घोलमी हुन् । तेइ भएर चणाचुणुङ्गीको घर भन्या तेइ घोल हो । तन् त्यो घोल बनाउनाइ लागि चणाचुणुङ्गीले घाँसपात, लुगा, अन्य माटो झिक्कै सिँगटीबट बनाएको हुनो छ । फालेका मान्छेले फाल्या लुगापन तिन्ले सिँगटेर राख्या हुना छन् । ती कोइ चणाचुणुङ्गी ओढारम्णा बनाउना छन् । कसै दुलाम्णा बनाउना छन् भने कोइ चणाचुणुङ्गी अलिकता काप्चाइनो बनाउना छन् । आफ्नो घोल काँ बनाउन सजिलो हुन्छ उनीहरू आफ्नो चुज अद्दा छन् । छनोट अद्दा छन् । जसरी मान्छे एइ ठाँउलाई मुखीलाई घर बनाउनाइ लागि ठिक्क हुन्छ भन्ना छन् । अथवा यो ठाउँ मेरा लागि उपयुक्त हो भनिबट सोच्चा छन् । तेसइ अरिकन चणाचुणुङ्गीले पनि आफ्नो त्यो घोल बनाउनाइ लागि उपयुक्त ठाउँ छनोट अर्या हुनो छ । उनी आफ्नो सुरक्षाका लागि घोल बनाउना छन् । अण्डा राख्ताइ लागि आफ्नो बच्चा राख्ताइ आफ्नो जन्म दिनाइ लागि अथवा कुनै अँ आफ्नो पुस्तान्तरण गर्नका लागि घोल बनाया हुनो छ । अँ त्यो घोल नै तनीहरूको बासस्थान हो ।